Hane ebyalya ebyathwangalya thwamanza eribya thukalhangira ndeke, wamabya wukalya ebyalya ng'esya caroti, esya caroti wamanza iwasirya isine sibisi, kwihi wamanza iwasitsumba, e caroti wukabya wukalyayu, thuthabugha thuthi wukanza erirya enyibisi, wuko wukowayayu ndeke neryo inimo walyayu, kandi n'ebindi byalya ng'e cabbage, e dodo, amaya, ng'e dodo wamanza eriryayu, uu wamanza amesu wawu abye akalhangira ndeke, wanganalyayu isimulhi amaghutha, iwaghana erikalhangayu, iwalya yawuthya, ebyo by'ebyalya eby'angalhengekanaya byanga lheka iwabya wukalhangira ndeke.